Ok. Christmas emia kinagai lai pagua aumai koa iopoga lai emai afeai number e'ela lai oi taoni aumi emiai eka. Gome alolgo ago lao aga lai felo agaisa. Felo agaisa ke miamia felo agemia. Ke olao aga christmas emia olao aga felo pauma aga, <hesitation> famili aloiai isa aga lou emia famili fou akegagao. Akegagao kai <hesitation> inae taoniai mo afuisai agomai kai kepagai kemai a'i akii mo kaiai kelao pagua aga, miamia gaina emia mo pia keafa'a ke'inu foama felo kegakunii mo isa laii koa iopoga fagamaisai aga, lai amai apaoga eagu lai alogo christmas agelao aga lai oko iona pauma. Aufa christmas aga lai afua agu lai afu apakokopai gome isa pastor po lai a'respectinia puo afu <hesitation> amu maoai apafua efua lai agu mamai keaga mo lai alogo pau isa oi ago lao puo. Ga puo lai afua agakugaku efua oi opiaulai efua egani amagai aga lai foama igakuga emia famili fofouga alaafou efua aga maoai lai gaumai ganinagai ke logo Oi ago lao aga kapa agao agemia. Ga puo christmas ega felo aga papiau fofouga a'ii akii kekaigugu kelao aga keafiama. Keafiama kelao felo ake laoaina, ga puo paguai aga christmas miamia emia aga ega felo keifania anina puo aga akina inae elao felo eisa alogama epaua. Ke isa aga christmas miamia aga, iesu ega mauni kina. Iesu ega mauni kina gaina miamia ipaua emia. Emia puo, gaina miamia aga lai ifiagai koa iopoga iesu pau emauni miamia gaina miamia lai akapa elao aufa miamia emia aga lai ifiagai christmas emai miamia aga miamia felo pauma akapa. Akapa aga invitation papiau afegai aui kekoko kelao agakugaku mumu akapaii. Mumu akapaii efua foama <hesitation> papie akaigugu ifiagai. Mo lai famili alogai koa iopoga afa alaisa felo kai alao ifiagai aga felo pauma. Felo pauma aga christmas miamia kainai puo foama, lai aga uma alanii kai lai o'olo tsitsi amu gaina amaisini efua agakunii. Papie amai agakuga efua, imoi e'ele kapa apaoga ma mo e'a kainagai ega foama agakuga efua afake or isagai aga christmas miamia felo au papie invitation apenii kelao gae ifiagai Christmas miamia alogama akapa. paguai ganinagai kai christmas miamia puo mo fireworks kepagauii christmas alogama. Ke'inu ma kai ke logo christmas miamia felo puo miamia felo emia. Felo emia alogama emia papiau aga akina gaina auni epoiai felo lai aga keinaka, akaikia pauma aga agakapaii mo aga mo famili agao agao aina epalogo efua kekaigugu efua famili gaina auni pau christmas alogai kegagao. Kegagao kegakugaku famili miamia gaina keisa, kegagao deo ega gagaoai kegagao. Ke kapa auga, aufalao agao koa iopoga pau anina eani felao afu agao ekefa'a fou gae christmas miamia gae feisa eoma koa samagai, ke gaina miamia ikapa emia. Or ina ama pau epiauania <hesitation> ega miamia gakapa eoma koa christnas miamia kinai aga gaina christmas kinagai mo gaina miamia kekapa. Go me gaina iesu emauni kina isa <hesitation> deo ega mauni kina kai, mo papiau ma'o aga ainaka, lai gaina kinai aga miamia kina aoma. Kai isa iesu ega miamia kina puo deo ega miamia alogama fapaua isai keue keifa lai sa fa'inu fa'alogama keoma. Kai lai gaina ega miamia oko ekae. Ga puo christmas miamia ega felo aga ga koa iopoga, ga koa iopoga emia famili alogai alogama ekae. <hesitation> lai koa iopomai mo maifa miamia kina christmas emai mo gau lapainii, i'a pau christmas kina pau akafamii fou foama fokapa, pau maoai agagukipo christmas miamia puo aga gagao. Deo e'ima feloia amai pau christmas e'egai puo fagukipo christmas gagaoga alogama pau fakapa puo. lagakuigaku efua foama lafia inau ega la lao or afakuau e'i la lao pau christmas miamia puo la lao. <noise>